فكرة العلاج الوهمي دي انا بشوفها اخلاقية الى حد كبير، لانو في النهاية انت لسه بتساعد الزول ده على انو يتعالج و ده الهدف و انا شايف الهدف هو الاهم في الحالة دي و <hesitation> ده بلاضافة لانو الادوية الانت بتديها ليه دي في النهاية ما عندها ضرر عليه و <hesitation> بس بتساعد الزول انو يستفيد و انو يبقى احسن.